देखू हम ही कशरत करना काई जारवत नहीं पड़ा। सुभोटी नामां केतम काम करना पड़ा कर गरना पड़ा। कशरतना नाम ती सोमान काई भी बहारे वस्तो हाक। लेन ले जाना परें कशरतना काम तो रोज डेली हुई जई। दिन काम करनो भी कशरतित कवाई सोरीरना मेहनत। <hesitation> करनो कशरतना एकित काम कवाई। का जे उर्जा <hesitation> प्राप्त करें ते पुले का जे। खर्चो भी करनो पड़ा कशरत करनो वारो अच्छो कवाई। में काम करें जे खेतें काम बहरें काम काई भी काम। करनो कशरतन गिनतें आवे।